Kiau lo que mas ka lanun nnaung si como ru pagas este taguemp kun ntju daua <hesitation> primero pus a a este lantsau ñkiue lajuts biu xichi ya mjau mpa ya ya ru ljiu daua ndu primero talejep talejep ru rañkiue y y ma lasal taui ki pedazos y ya este y kun ya ya lanu mas bale ya laits biu xichi mjau tauiin mjau baeen y lakiiky y ya tatujuly tatujuly taguemp ru ximpiemp este kamen dibiejent stakat todo ru taguemp para ke pa ke lae bakiy ru biu ntju tuns de ru meje taguemp y ya tatujuly y ya este kun ya mjau matujuly pus ya este tsauat nda ti xiljia tsajuts biu ñkiue mjau mjau tsakuets aceite mjau uin aceite tu ya lankuelp lankuel biu nju mjau uin nju y ya ya este tsauip ljius meje ya entoncs ru pagas le gua ltaung y lajuts y ya. Mjau ata ntuns ya ya tsakuiky ya y kueje ru ljiu ya tame ya ya le ya le ya kuent ya taui tuns ya pus lakiky mjau baudat ru pagas y ya tons ya laits lai bi ñkie ñkie ljiu y ya mjau kuenta mjau lamiñ y ntons ya lakijing nik xiljia ke taui tame ya lakijing ya bu lajuts ya ya este ya ama tsaui kue ru arroz este ndu njuande tsaui tsakuets nti xiljia ma tsa matsa tsakuets biu aceite ya ru ru ya ma tsasiki ma tsasily njuande ndu ndu ndu mjau tsaguauts nda mjau baudat ya tsaui biu aceite que tame ntons pues ya este <hesitation> pues ya ma tsauejel lauejel laejel ya mjau baenat bijiy ya ma ma kuent tsaue biu dapay mjau tsatujul tsakuelp meje kun biu stakat kamen dibiejent meje taguemp ru lankuelp ñkie ru mjing ru arroz y. Entonces ya bijiy tsauip kun kante ljius todo ya y lape ke ya mjau lamiñ ya mjau ata bijiy ya tsatsing bijiy ya naañp ke ya pus tsaui kun kara mjie ramiesat mjau kuent ma tsaui y ya despues bijiy ya nda ma lanaung y nkjuande ru nduk lanun ke ñlanaung ru mjie daua ndujuy ya kjuande ya ni primero ya kuent bijiy taue ma laits ru ljiu mjau taun mjau baen bijiy ya lakiky ma tsatujuly mjau batujuly y ntuns bijiy ya ma tsasant biu gandes tuns este tsakuelp ru ljiu kun biu gandes ntuns ya tsa lasant lasant ya bajau ya lai biu gandes mjau daua ntuns bijiy ya gama este ma tsa matsa naue ru mjie mjau ramiesat ndu ndu nda lae ntuns ya este tame meje ya laits ru mjie ntuns ya pus ya le masa ya tuns ya sajuts ru papas y ya lape mjau ta ntuns bijiy ya sakuiky ya matsalejep ru ki lame rambiajang tsalejep y ya ma tsauits. Nda xiljia y mats mats mats asi mu ma ltet ltet mjau jut kamay bijiy ya tajuay ntuns ya ma tsatit ru pedazo de dapay este stakat ru repollo todo ru kuent ru nep nkijily ru meje taguemp latit asi batsuejedat y meje ya bu lakats y tu ru ya tame meje ya listo kuent ya meje dipia meje tuns meje ya tsauat nda sarten tsakuets aceite y ya ma tsaui ru mjie lai lai ast ke ya ksau naung kada quien naung si guiriuy u rnu mjie naung y tuns ya ya kuajau taui ru mjie tauin ya lakiiky ntuns ya laits kara xiljia ntuns este ya lakats meje ru nduk mjing ke tam e ya ru kuent batit lakasp kda mje ya este y ya lapuye bu liye nauntse y nkjuande nduk tanunan aveces tanaunang kun de ru ljiu kit ndu bijiy taui nkjuande laits kuent lantsau biu ñkiue ya entonces. Laits kampiayp biu ñkiue ru ljiu kit y ya este y ya kun mjau uin ru ljiu ntonces lai nda nep xiñets lai y ya entonces y ya lape nda kamiay ya lakiy ru ljiu y talejep ru rambiajang ke lame talejep talejep tu naañp ma salejep ru semilla kuent muu rañkiue biu kinkiuang talejep meje ru tu ya tsauat biu gañchiy bu lajuts y ya nda pedazo gañchiy y bi ntju ya lakalp ntuns mjau taue lasant biu ñkiutalung ya meje biu taguemp y ya lai biu kampuy ya bajau kuent ya lai y ya taguel taguel ya mjau baen y lakiy y ya naañp ya ma tanaunag ru ndujuy kiau mjing aveces taui y tanunan y de ru y luego kara pan pan danua kua kidat ru ndujuy kjuande diñu tanaunan ndujuy kuent mjau bau ke takalban kun tchaung kun gañchiy meje ru kiau taguemp latit asi pedazos bajau kuent taui taguemp ru gañchiy lakalp ru bolillo kuent asi de ru ndujuy kiauguan tanaunang ndujuy lanu liye mas nauntse. Y de ru kuenta aveces tauibe uye nauntse.